Mansia na kepercayaan te ngone, ge ona lila ngone na kejujuran ge, dadi ahu ne sagali so kora mansia yali, karna ngone so kora mansia alamoi bato ge, mansia na kepercayaan te ngone re ena sira